<audio distortion> mifidy gny cadeau soa, marina! A chaque fois hanao mandeha zay nofa manao vacance da hainao sinitsy minday anay cadeau soa home olo. Tena ha! Olo soa hanao ra!